Bean kahi kikira e toa boeve a rutoa vakisi ean pa vasusu eve. A meha papana aba beori rake rori toa toro tara bari. E toa na ante nana tea tara inana vuari bean teo mata vadadao tean ge tea tabae to kahi ante noman tea paku, eve repa ante tea kona vaen ei ean a too vahito nae. Naa na taratara nom te, tea maa meha tavaan na vaan, tea maa toa teori beori tau vadadao ribari na paku rori bona maa- maa si aba to ante nana tea vadadao ribono toa teori. Na ante rori tea vinun, ge na ante rori tea tasu ta taba, ta tope ge ta tabae tea vakaras bona amaa pepa taba jante rori tea vakaras ta taba pete ge ta vakaras bona taba ann teori, a toa repa kona voenei a taem ann ge a tabae. O toa me na kona vamataa rakaha rori, beara vadadao riori bono hena, bean poka eve bono hena, ean pa "continue" nom tea poka koai bono hena, kahi inana vakis nom avuan, bean a toto vahito nae. Bara bean kahi kikira pete e toa, bean vasusu e bona tabae, kahi nata nana bono vasusu riori na ante rori tea nata. Bean vasusu va mataa rakaha riori, Ge bean hee tamuana riori bona taba ann kahi nata va mataa rakaha nikavuarn orepa kona voen ei ean a too vahito riori. Moa berobero taem ean pa tara tavaan to rake rori tea kaveru, be toa <hesitation> e toa na tei pete minana bono haraharaa. Bean rake nom tea asun eve bean sa too vahito teve hao nom, ean kahi, e toa kahi rosin u repa siran, rosin- rosin, va rovarova, repa rosin ore rova pinopino. Maa meha aba pete beori kikira toa, a tavaan beori rake rori tea kaveru, ore pa ma beari tau kaveru a toa repa inana voen ei sa too vahito riori haana ore pa oga. Kahi oga va beera rakaha nana tea gunegune bona too vahito nae.